Imu, ivili, isatu, inya, tanu, sita, saba, nane, tisa, ikumi. Ikum na moja, ikum na mbili, ikum na isatu, ikum na inya, ikum na tano, ikum na sita, ikum na saba, kum na nane, kum na tisa, ishiriny. Ishirini na imu, ishirini na ivili, ishirini na isatu, ishirini na inya, ishirini na tanu, ishirni na sita, ishirni na saba, ishirini na nane, ishirini na tisa, salasini. Salasini na imu, salasini na ivili, kasi na isatu, kasi na inya, kasi na tanu, kasi na saba, kasi na nane selasin na tisa arobaini. Arobaini na moja, arobain na mbili, arobaini na isatu, arubain na inya, arubain na tanu, arubain na sita, arubain na saba, arubain na nane, arubain na tis hamsini. Hamsini na imu, hamsini na ivili, hamsini na isatu, hamsini na inya, hamsini na tanu, hamisni na sita, hamsini na saba, hamsini na nane, hamsini na tisa